to mi yahi luumo mi soodi huunde feere, mi yahi yoɓugo ceede, say mi laari jiba am mi yiyay ceede am ko mi sakkini walet am, aran ni to mi laari mi yiyay say mi biya goɗɗo may useni waɗu muyal mi sakkini walet am, ammaa resi nam kare may, ha mi yaha mi laara walet am, to mi yi mi waran mi sooda, mi wara mi yoɓa, to mi yiyay bo mi yaha mi hoosa kati ittigo ha banki am say mi wara mi yoɓa useni waɗu muyal ammaa resa nam kare may, mi hokka mo o resa nam kare may say mi yaha mi warta.